Ethoma ja enu kpam kpam nre edemene ova oʒama ohara ohumo bheven onabhene bjo oja inai bho oni gwene asa ajer inwe. Inwe jire sa ikara izeng ara rimere hub re bam bam bam bam, onoo gwene ora ora ofa rezeb sa akuru athom re, raje rase bho, raje razan o, agwo akubho ahor evare onoo gwere, onoo gwere ohumo oda ojere, oda othoni o onyi. Hozeng kwe sa hoʒen bam bam bam. Kpam rere, oharara onang kwe nta oja akaaku m gwan agwo othee hehan ose bhaharara bho ayeng roso ara roso. Bhoven ada bhokubho fa oharara onang for oja akakubha bha gwa don ara ayina higbavune ara onoo dudu bha usa odudu anang bhoven fo oja ora bhoven okpoho. Nta asa asee nere, sa akama ayeme inonoi jen or iva or ithaar okpoho gwe osa ozenv bho hugaw ora bho osa ozera bha remiza, hanabhere bha gwa don ọ bheven ba oharara ohumo oji bhedemene ova. Mara bheven bere hora eja ekubho are bhanooba mai re azeazeng, ehumo radv ekora kora.

Saaro ayeng reje reje sa ayeme bhagwo a reka a hothere sa asa ratgon haani ose bharo so re odemene o. Ora bhimai ohoma, sa akuma sebho bhava bhovene bhokpai bhaiso, bhoven fere sa akura bhoʒen hiso bhosebho bhoʒen hisi bhoba. Aro ora egoni mo omai, bharo ora thai efo mo omai o. Ora ovem fem ma bho omai o. Bhoro ananiani, athum atham mo, athum athaamo. Ora na. ta arw onang rofem rodemene sa akyma agwore hukpore sa ayeng ba bho onang ase hizase asa ajaja rasan rofem rodaam. Ozama bhanire, bhoven fe fa oharara ohumo ojiang mma- bheta hidam. Onoo oho- ono sa ohar fe sa ovol nta ara azeng ahumo fe anang bhoven fe fa bhana bhahumi bhanang nre, asa ayobhene bho aʒeng aro ethoma je koam kpam re evoi homi ota njumene. Asi gwe okubho ora bheven bere agba bheyina huyan kwe ora ohymo ara bheven aibe onyi osomesane. Asa akubho a use bheven bere agba afi bhukoengha bho; adaa bheja ja bhoja afenana fa sebho ars reb fora fa onarara ohumo onabhere re, oyina eja je ekubho. Eja jere orạ bhọrọ bhọọrọ ani na- nang, naani, yen huyang kwaars use bhoven fe. Sa adaa bha eja jere bjoven fere bhoven aobe hama bhong. But sa ara bha eja jere hadaa bhoven fere otutu gwa bho nang henendeme ada bhohobhara bhonang bhoven aobe. Ma onang nro bhokperethat bhoro nong, bhoven fa oharara ohuno ojiana nta bhofane bho agwa ziziz bhi nta ora ovvi a humo fe anang hothom kwene.